أتوقع إن الحيوان إلي يمثلني هو الچمل لأنه صبور و قادر على التحمل يمشي بخطوات ثابته مثل الچمل أحب أكون هاديه و تحمل الصعوبات و كمان عندي القدره على التكيف مع الظروف.